Koina kona rak bong. La <noise> ot a ia miti a bilur a tole ninga papalum ing. A tovoto ava natnat tar la nunure a vir virit atia tai. Aumumbap rap atalik purpurum pa tar a vana ma vok. A tutun pa ma karkaruk. A van ap vua ma rot pere pa kar atinge tole pa kar utum ma papalum ing a vanan tauri anung pia na papalum. Na voro na taem na voro naumumbap atalik perepope na ko <hesitation> na kokona urkitikiti. Nung na vinan ning ning a taem vanan me iong na umumbap atalik pere pope a iongna urkiti kiti. A talik perepopana tinge alilivan ma nung na vunana ing kir ikoina. Iong na umumbap atalik gugu ma nung na papalum. Iong na umum bap kir atalik. Gugu me iong na papalum i lar me iong na urkitkiti na pa papoan i lar kir i takodo na nung nilaun. Aumumbap rap atalik vanan tar a papalum tar a vok a paplaum <hesitation> angaulu ap me ura pakana bung iong na taem iong na umum bap naronge a taem angaulupme ura pakanabung kir a nunure tama. A talik van ka a lo pa o tubatuban tar a talik elpa ka ivia mi lik ap a tar ngo malet. Ai ima bare malet a manung taem malet tar a kam malet tar vua mapala rairai tar atur malet pa artovo a van malet ma nung artovo tuki rakbong akum malet pa ma keke na vinan tukutua malet mamung nanalar <noise> a vot pope malet anung taulai mia rap ot malet mia vaninare iong na kaka na tinama. Malet ma rakabong mia vaninare mia vunguve malet na kumia tar mia vaninare amila na kak a na tinama. A enang ia oko raprap tar malet natuna ma tinge. Mila rap ot malet. Anung ning ka natlik mila ke mila tama. Ap mila a rate malet ma. Memila ot a tinge ma nung mila kine barkokono. A tinge mar tua manalar. Lar mep iongna urkitkiti. Mila aratepa va natnat ma nikoina a koina. Tar naronge a natnat latolan a tia mup ma koina ap a nikoina. A tar la nunuran iong a natnat kirdi rarate mela. Kir la perepope ta kona rarate ta kona ar vate ten a tinge ma na, na kine ma na, na nilaun atinge ma ananalar nena barkokono. Iong a natnat kir la kirla repope tamamgana tukuna nangadi. I lar mep memong ot i lar mep a ot mamaingan tar ata rarate kuruai ma anung nataning ka natlik a ina lik. Tar ma urkitikiti nangandi. Tar ia palapakanatia manuna nilaun. A taem anuna ivana manuna nilaun ingirngir. <hesitation> i lar ingir vanan atia lilivan ma nialun ungatia ma memila tinge mananalar i inunure rap urkitikiti ing tar ia pit. Ma nung na arvateten. Na arvatenten nena enang kaule atinge ma mana lar. I lar mepa kondi manung na nakana akakur kodi. I kar na taeming i lar na pakanabung i lar atalik vanpa kan ananalar taur uting tar manung papalum atinge manung pakana aina papalum. I lar i kondi tar arate ono nangadi. Iaot ilar mep <noise> ia ot miti a bilur. Agugu manung e kokong enang. Mila va novi atia mafemali. Ia ot a nuk a avaivat atia ma manumula kine na bartamana kati malar. Lar a gugu manunga e kokong i <hesitation> balaure kurue ia ap a avot aning a me nangadi. I lar a sto akakur kiti me mong tar kodi tar a vatung i kodi. Memong ilar me kodi lar tar a vot nangadi a vatung pite, a avatung a pite arpa tar e kokong. Ma nuna mabalaurai <hesitation> enang manudia arbalaurai. Anudia, ar va kokon me mila kati manalar kati a bilur ma lar. I lar mep kati ot malar katia bilur mila ko mila tata lilik. Mila ilar anumila a <hesitation> numila kokong kiri, kiri, ma kiri <hesitation> kiri tultar alvoro pakapaka na ilar meptar mila ke ono. Mila rap kati me mila ma nilaun na bartamana kati bilur. Me mila bar kokono. Mi la tata lilik kiral vorovoro na pakapkana taur mila keke ono kati. <noise> Me mong ot ilar ia ot kondi ararate. Ia nuk a ning ka lar. Ilar kondi a kekeono kondi. A kine kitilar mepake ono a gugu ekokong i tul tar angir na <hesitation> mianatoto kiti ring tara pit na papalum nangadi tar memong ot ma nungkine. Na nilaun murmur tukondi tar ke kondi manung i ot. A kine na barkokono me mitol kokono lik. Ilar kondi a ke kondi. Ilar tara maing ravate kapa ka dala kondi ma paka na bung kodi. A gugu me kokong ma papulum kiti atole vike i lar ia ot a tena ortovo. A tovotovo a natnat ma virvirita atia tai. A nilaun kiti iot topa dala ot miti. Dala kodi dala borbor ure a tai a val. Dala kondi a papalum kiti ariti ridala. Dala dala i lar mep dala ot kondi tar mula longor kuruana dala ot kondi ilar mep dala kondi malar kiti dala borbor ure a lar kondi a bilur karu kamar a pakapaka na kodi. Dala kir ta piu malet. A tinavua nina a natnat narit ingir i kor kiral piu. Ilar tar kondi ararate mapakana kiti. Dala i rap dala tole a tai. Tar dala tole a tai, tar dala to le pa amangit ing mia tai. Tar dala ivurei tar dala tole pa a likina urkitikiti. Pala pala telek lilik itar dala balaure anu dala kine na nilaun bar kokono kati manu dala lar. Lar a nung ngir na nuknuk kiti tar amaing rate pa dala kondi ma pakanabung kondi, ilar mep tar ma atai, atai dala tolei. Aluluia i lotar a urkitikiti, ivake a urkitikiti ia bale na tai tar dala totol pa ono. Ilar tar kondi anung rarate kiti aot rarate vara varagat me dala miti malar, kirta ninga wok malet mitua lamur, kirta ninga papalum malet mitua lamur tar dala tolan. Na u kir u lolo na minatoto, kiru varap anum artovo, aning keke ka mangit va tole atai. Tara kona mangit dala tolei namur a taem ulo pa nakakana telek lilik tar na nilaun anudalai ma kine kati ma raka raka nalar. Ilar tar kondi ararate. Nangadi mangir na nuknuk, ma ngir na tamarigat tar kondi a vungvung tari me dala miti malar bilur, karu. Dala borbor ure a valdala rap. Dala tole a tai pa okonomon ina. Tar ing medala. A nudala na piu lilik kondi kir i ke malet na tuktuk <hesitation> piu lilik malet na buobuo lar lilik ing dala keono malet narit kirike. A tina vua nina o bulumur narit ingir. Tir itale malet tar dala tole vikia a tina vua narit, tia taem tina vo ngir a piu i tuk kir a voro na piu. Tara dala ing urkitkit narit dala tara ura ai narit, a taem tina vua nina, a tare a natnat i tavo ma pakanabung kondia lilivun ma dala nangandi. Meve malet ta piu, a tare lar toktok <noise> a tare lar ar ngangare tur. La lar e tun, na larlar lilik i keke ka ning ka mangit dala nuk pa ai kati ma nung dala kine kati ma nung dala lar, dala tole a tai pa ngir na mangit. Anung da la ar vateten kan ava koke dale a nane dale dala ortovo kuruai tar dala lolo na minatoto up dala ma papalum dala. Ata rote, i lar me mong ot ma nung fameli anung <hesitation> a nilaun ma numila akine na bar kokono kati. E kokon i tar mat, a ning a tai ing a ina i tar mat, anong enang kama kariti ke kiuna pa mila va nono na natnat mila kama o dike. E pit na koina me mila i lar enang, enane mila, aritiki. Aning a luai na taing i wok a lar mep mila tatalilik milarap kir mep mila ke vakuku milu tole yong na ka kana paplum lilik tar mila maravut mila argil ot ma ma numila kine na bar kokono kati ma lar. I lar, i lar kondi tar a rarate dekdek nagundi, ilar me mong ot ma ning a papalum a ning a papalum kiti a tar tol ai atia lilivan me mila mila a bar kokono kiti. Angir na mangit nuk pai <hesitation> ma natnat dala taongor tar la ma artovo tar la lolo na minatoto. Kiti kir mep a pilapilai na mangit. Dala rap dala tole vike a arvateten kana kolou ma nudala kine kati marakaraka na lar. Tar naronge dala koina ap dala ot dala balaure nundala na kine na barkokono kati. Ilar ot tar a ravate mula. A gugu me kokong ining a bolik irarate dekdek me mong. I rarate ongor memong ma avinan tar utua mapala rairai tarpa aminatoto. Tar nanga di apit nanga di lar tar kodi a vos. A akakur me mula ma pakanabung kodi ilar mepa angir na mangit dala rap dala, dala nukpa. A nung na rarate kondi dala rap dala, dala mur. Kitikir mep a vovonga na rarate. Ararate ing a rarate a aniko ina. Ararate na dala longori a lul a <hesitation> a kolou ivake <hesitation> anundala raka rakanalar ma rarate. Dala rap dala nuk pai. Dala mur a rarate. Vap dala dala piam a rarate dala perepope a minat. Pi dala rap dala, dala mur a rarate. Dala, dala van mena ar vateten ing ne na koke dala. Narit dala tar repopei narit kir i lar malet nikiar <noise> kalakalamana urkiti kiti ivot kama. Urkitikiti ing kirdala nunuran nikiar narit dala nunuran. Urkiti kiti ing a nudal a valoklok ing nikiar kirla nunuran narit a kalkalamana barbar mana la nunuran. A kalakala mana va langla va artovo narit anunila na kila la ing narap ka me la. La tar win a nudala loklok ap dala ma pakanabung narit. Latar katar ari oa lilivan ma ning a, ning a mangana e, narit. A urkitikiti vok, rap mana ngir ngir na, <hesitation> na papalum na, <hesitation> na vok kati mana <hesitation> na papalum kati ma nundala ilar. I lar tar kondi ararate kondi arnondoko. Niki ar kir dala longolongo kuru arnondoko. Narit a arnondoko ilarka a kinokino. Ilar tar kodi ararate dekdek. <hesitation> a natnat itale kalatok ekokon. Itale kalatok enang itale ka la tok a <hesitation> a taing aina ap ataing a me mo no livan. Narit kirla el malet na kula maurkitikiti. Ai lartar kondi ararate dekdek kondi ma ekiti dala ke ono. Kir a molono malet. Angir na vinan i dala. Aur kitikiti kiti vot. Kiti kirilar mep a molono. Angir na vinan, ilar a tar rate kondi. Dala nuk pai. Dale longor na rarate, ap dala mur ot, ava, nundala va loklol. Na ava koke dala, a loklok nava na dala. Tara rate me dala me nangadi, ilar ap ma gugu kondi lar a perepope a kono kine. Anung kona taulai iong na prob iong na urkiti a burutarono, iong namamiat na urkitikiti a burutaono, iong na urkitikiti ikoina. Apa vatung gugu apa vatung a pite ar pa ot ma kokedalo angir manudalana nilaun raprap. Ilar tar kondi ararate dekdek me dala nangadi. I lar me mong ot kaule i lar tar a rate kondi. I pit na koina urep ia ning ka a natlik. A taem kaule medal a kondi mateam kondi. A pakanan bung kodi. Dala mombo kuruai kama marvatina ar vatina vakvakuku a bo. Dala mombotar mapiu ap dala arvatina. Ilar tar kodi a gugu ap a rate nangadi, muramangit ing ia ot ilar mep i tar paka na ia ma nung nilaun. Kodi lar a rarote <noise> lar kondi a gugu ap a vatung pite arpa maning a laen kodi lar a ninga pakana kiti. Ma ning a kikil titi la vot. Tar lar la lolo na arvateten mep a minatoto tar nangadi ma anumila na ningning a pakapakana. Ma nudala na nilaun. Dala tar ovae ma taem ma pa kanabung kodi, ilar kodi lar mep tar a rarate nangadi. Avatung pitearpa. A lilikun malet mila ot ma kine na bartamana. Lar kondi mila ke kondi iong na vorona evi. Na na <hesitation> na urkitkiti ing i lar mepi. Na iong na na na <hesitation> na kakana vivi me mila ot <noise> iong na taem <hesitation> a iong na pakapaka na mila ot mila, mila vata kondo pa mila. Me iong na pakapakana nangandi. I lar mep tar kodi arorate nangadi tar, a mangana mang it ai ivot a tinge a lilivan ma nudala kine na bartamana kir tar, kir tar vabar taurta ninga meonge ing i pakana ma pakana ininge tar ia vatakodo dala tamal. I tale tar dale ot, yoali livuan ma kine na bartamana dala ot dala vatakondo dala ot. Urep dala ot dala nunure nu dala kine, kirta ning mitinge vai nunure nudale kine atinge. Dala ot atinge ma nundala kine na bartamana dala iot dala nunure nundala, na nilaun apa kine na bartamana tinge. Manudala lar <noise> larta kodi ararate dekdek medala, i lar ma pakapakana kodi. Iau na tuktuk na lilik kondi Tar dala re murmur ing ia topa dala, kati manuda la kine na bartamana kati manudala lar. Lilikun tar mila tata liklik atia lilivan ma kine na bartamana, mila rap iral piu, anuk a ningning ka, buabua lar lilik mila ke ona a ningning ka lar, mila keono. I lar atia livuan <hesitation> <noise> urua kama ura lasna taing ura ana dia mainge a mangana pepenamarang lik. Mitol va tulua oding mitol balaure mila kati me ningning a lar lik andi mila ke ona. Mila tibetibe kur ue mila tataliklik tar aningning apa nuna na kakana. Total pa kaba tinge me iong na pakapakana lilik naronge mila ke ono ondi malar, <noise> i lak i pit na koina maluai na ot me mila ilar arua maning a ken tuk. I papalum, i tole ning a mangaana papalum lik arua manin a ken tuk. Ap i taule pa aning a ken, aina mia mitua mi vai lanlango doe. Ap lakono ke ove na ning a ken pakana. I pit na laki me mila i lar kondi kir mila pit na a lilikina, varava argelep liklik atia lilivan me mila mafamili. Ma numila kine na bartamana. Laring na kana rarate kondi ilar mep ang tar a ravate pa dala ono kati. Tar i ikondi, dala ke atia lilivan, manudala kine na bartamana kati mena <hesitation> nudal a na pakapana. I lar mep a <hesitation> a kokedala, a luluai, karisito ot a papalum manudala na kine na nilaun, kati ma nudala lar. Kondi dala tar rei <noise> a borbor kokono, a vinarum ar toktok argapgap tun na pakapakana. Mila tata liklik ivia pakana. Liklik kondi mila lunlun ona kir al vorona, lar larlar. A tarvatang ivivia lar lilik a odi mila inging tar ivia urkitikiti lilik ing tar i balaure mila tar di totol paono ap i balaure mila kati. I lar kondi, <noise> a gugu, lar a ngir na gugu iloia ma pa kana bung kodi lartar arate urepa anungnat lik anung ning ka natlik. I lar mep, i van tar aning a manga na artovo tar ilo artovo ing ararate dekdek ona ma mia tai kondi a nat <hesitation> nung ning ka keke auna natlik kondi tar tale vikai agugu. Lar mepitaem kama paka nabung kondi lar mep dala loklok kama tar dala ke ap anatnat kama la balaure dala ma nundala na kine na nilaun kati ma anundala, na rakaraka na lar, na pa nudala lar. <noise> Lar i ka nongonot a tar vatung, arvatung pite arpa. A vatung <hesitation> a gugu, ma bonnie wawaga, i vot manuna anat na kikirl tar la van kuti a bilur. La kareng a lar bilur pa nundala na nakakana minatoto lilik manundala na nilaun kati manudala pakanaot anudala lar, bilur. I lartar kondi avtatung pitea a ngir na gugu. A gugu kiti arepopai lar mep telek telek kondi. Aning a kikil kiti <hesitation> na anundala ngir na me ing ikure raluana llg a nuna natlik i vot kati. Bonnie tar i pit aninga savei anina aninga <hesitation> a arkurai kiti medola. Tari loapange dala a tuka dala mumune e tar kodi dala tur kapa ma pakanabung kodi, kiti kir a nat na magit, a angir na magit. Kondi dala <hesitation> nudala gugu kodi. Na bong ot a ngir na gugu ilo ia tar kondi lar mep tar mula longor ia kodia vung varike, a <hesitation> vung a panage tar <hesitation> anung a kakur ap a nuknuking taur dala kodi marak bong. Angir na gugu ilorap dala pite arpa. Lar nangonota tar vatung dala gugu ma va koke dala ap nane dala. Urep a koke dala ap anane dala. Laka ap dala lar nangadi. Na deknangla tamal dala kir dala kir dek nangadi, ilar mep a a <hesitation> a avatung, pite arapa. Aning a <hesitation> aning a magit kiti ilar mep ivot rengalar. Kiti a bilur dala lopa na urkitikiti ap na kaka na artovo koina.